Men har bir sovg'a orqali o'z his-tuyg'ularimni ifoda etishga harakat qilaman. Maxsus voqealar yoki holatlar uchun har doim qiziqarli sovg'a tanlayman. Meni qiziqtirgan va qadrli bo'lgan odamlar uchun maxsus sovg'alar tayyorlashni yaxshi ko'raman.